מען זאל צוגרייטן פעינט בראשעס און די פעינט, מ'זאל צודעקן די מעבל מיט די ערד אז ס'זאל נישט ווערן שמוציג, נאכדעם זאל מען אנהייבן צו פעינטן פון אויבן אויף אראפ און ווארטן ביז ס'ווערט אויסגעטרוקנט בעפאר ען קען אלעס צוריקלייגן.